साल दो हजार तेईसऊ बारे सुचेनो समय, ग इद ऐसे भविष्यऊ कल्पना लान्तोक जिसमें तकनीक, विज्ञान रंग समाजऊ कई न्यूग विकास हाचो। जवा कुछ बातंगा दू, जू आंग दिमागऊ निज। तकनीकी प्रगति दो हजार तेईसऊ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन रंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकोंऊ विकास हाचिद। स्वच्छ ऊर्जा रंग पर्यावरण संरक्षण दो हजार तेईसऊ स्वच्छ ऊर्जा स्रोतोंऊ उपयोग बढ़याया ऐ पर्यावरण संरक्षणऊ प्रयासऊ वृद्धि हाचिद। स्वास्थ्य और चिकित्सा में प्रगति दो हजार तेईसऊ स्वास्थ्य रंग चिकित्साऊ क्षेत्रऊ कई न्यूग विकास हाचिद, जिनमें जीन थेरेपी, रोबोटिक्स सर्जरी रंग व्यक्तिगत चिकित्सा शामिल निज।